A veces qb'an juq mex, mismo qb'anqaj juq mex ruk' tabla, ajk'ori' k'o che' quk', qb'an juq mex ruk' tabla a veces che qmul ju clavo, ju klawx, chemo qb'an ruk' klawx, qb'an medir bien ruk' metro todo qb'an juq mex che de dos metros, dos pulgadas, a veces chemo qb'an ruk' metro, etb'al rb'i, etb'al qmul, etb'al tmel chi' tq, chemo tqb'an chi', tqb'an m. edir bien, tqb'aan wur qaan, después chi, chi' chemoo tqyaqaj wu klawx ruk' martillo, para que así a veces k'o wachi' tqya'n ju laq wi', ki'qya'n todo tlawi' chu mex, sb'an jun invitación ruk' familia are' ri jb'antaj are' ri' kchuknik, ju klawx todo kb'anik para que así calidad kkanaj ju mex